<noise> Igny ny firembeany hany! Igny avao koa ny fiadiany! <noise> Igny ny fiarovany tegna hiadiany amin'ny fahavalony! Igny koa izany ny ahafahany maneho fa i matanjaky.